He rib'antajiik li qa'anb'aliil chire' he chipaam qatinimit he nem rib'antajiik rimal ela' he qa'n kaan he chire' chuwach uleew ela' qak'utb'ej kaan jab'ek reenjeel taq qa'b'anb'aliil xapa' chewa' he qab'anb'aliil, qanemq'iij, jab'ek qe qatib'iliil, jab'ek qatz'yaqb'al ela' qab'anb'aliil qab'an chire' chipaam li tinimit tujaal, xaqara' chipaam qakamoon e k'o wa' he qachalaal qas e k'o chaqanaqaj rajawxiik qak'utb'ej che rib'aniik jaljaq taq b'anb'aliil he qab'anan cha q'iij saq xapa' chech kamoon qajraqataj wii' renejeel riq'ab' taq kamoon che re tinimet tujaal he renejeel junaam jab'eek qab'anb'aliil xu' chan lera' he qas k'o jujon he k'o jalb'al jaljaq taq he b'ab'aliil. k'o jaljaq taq no'jb'al kik'in, wuxu' jaljaq taq tib'iliil kika'nla', heee he jaljaq taq kamoon k'o rib'aniik chetaq qeen, kajpa' chukuma'tz. kajpa' xek'uux, xek'atlooj, he chimuux, xe'xk'ejeel, k'o jalb'al jajaq taq b'anb'aliil qak'in xu' chan hee. He qast he qast k'axtilek, rimal junaam junaam qatinimet, junaam he qajraqataj wii', junaam qatz'yaqb'al, rajawxiik qak'utb'ej jab'ek he k'ey taq he b'anb'aliil he jab'ek li tib'iliil xapa' chech nemq'iij qa'nan he qet- am chech tib'iliil otz kitijek, wuxu' he k'awsisiik jun junaab', wuxu' k'ulb'ek, wuxu' jun chek nemq'iij k'o wii' li tib'iliil kitijek xa' kela' he kirkutb'ej chewa' li qana'n chewa' li kajatijin che rak'awsisiik xaqara' qatz'yaqb'al qakojon wa k'o jun nemq'iij qakojo' he qapa't, xaqara' he uuq, xaqara' sintan he qakojon, qak'utb'ej che qiib' aj tujaal qak'utb'ej che he k'o qabanb'aliil cha q'iij saq, che k'utum kaan chaqan jab'ek e li b'anb'aliil rii' ela' e kik'utum kaan qate't qamaam chaqan xapa' he chewa' he rajawxiik qab'anan, rajawxiik qakojon, rajwxiik qak'utbej qibi' qajb'eek pi jun nemq'iij. Wuxu' he qab'an jun qatib'iliil qachak qachalaal qaya' chikyan, lera' kiki ke'apanaq kiktijan renejeel li chetaq che ra'aj qab'anan, xa' kela' lera' otz kikna' kiib' xaqara' kikk'am b'iik jab'ek he jujon taq no'jb'aal qak'in, kikk'a b'iik li qab'amb'aliil, kikk'am b'iik he chewa' qa'nan, wa otz qa'nan, wa otz qatija'n, wa otz he rik'utiik renejeel qab'anb'aliil, lera' kikk'amam li ak'alaab' che e tarnuul chaqiij wa qak'ut otz taq no'jb'aal chikyan lera' xaqara' kenimrek otz taq no'jb'al kikk'amuul, wa ra'aj k'ot qak'utb'ej chikiwach lera' xaqara' k'ot kike k'ot kikmaj b'iik k'ot kikk'utb'ej xaqara' kenimrek chechek wa' kik'ut' lera' kenimrek, chi kiwach kalk'al chi kiwach kiykimam, ¡K'o taj wa k'ot qak'ut ra'aj chikyan!, xa' rimal la' rajawxiik che ra'aj aj rijab' qak'utun jaljaq taq he b'anb'aliil kiraqtaj chire' pi qakamoon, pi qatinimet, xa' kela' lera' xaqara' kenimrek kikk'uton, kikk'utb'ej kib'anb'aliil, he xapa' he, chewa' re kiki kikk'utb'ej qatz'yaq re kiktij he jaljaq taq he tib'iliil o xaqara' kike. Kikoj katz'yaq la' o k'o nemq'iij jab'ek, nik'yaj b'anb'aliil rii' e la' renejeel taq hehe nemq'iij che keraqtaj chipaam qakamoon qatinimit he re qak'utb'ej che qachalaal che qet- am jab'ek che rib'aniik jun k'ulb'ek, che rib'aniik jun k'iyoqb' tijiiw ya', che rib'aniik jun k'awsisiik riq'iij jaay, che rib'aniik hehe kak'aw raq'awsasiik riq'iij jun, jun wunaq, che rib'aniik qab'an jab'ek che chetaq qeen, ela' li b'anb'aliil che rajawxiik chaqan, rajwxiik qak'utb'ej, rajawxiik qakojon, xa kela' he qachalaal kikya't kaan, xa kela' li ak'alaab' xaqara' e la' kikb'anan, kikb'an chek keen, chewa' qaqb'an ra'aj, kikka'n keen xaqara' y otz, otz taq b'anb'aliil otz taq b'anb'aliil hehe qaqk'utb'ej rimal ela' qeech, ela' qeech aj tujaal, ela' qeech aj wunaq, xapa' ixaq xapa' achen, qak'utb'ej qiib' che k'o qab'anb'aliil, qak'utb'ej qiib' che k'o jab'ek qet- am, che k'o jab'ek hehe qaqb'anan xa' kela' lera' qachalaal jab'ek keta'maj b'iik qak'in y otz rib'aniik, otz reta'mxiik jaljaq taq b'anb'aliil keraqtaj cha qaxa'l.